Gny atao oe lampe de poche da <hesitation> torche kidy ziro zasy izy io afaka chargeny, afaka asia pily, afaka indesy magnaraky itegna isana, afaka apirimo agnaty poso, fa tsy voatery hoe: aisy plasy raiky e plasiny.